الآلات لوحدها طبعا متنتجش فن يعني لولا إحساس الإنسان واللمسات اللي أما يضيفها على الآلة دية الفن الحلو مش هيطلعلنا، لكن الإنسان لوحده ممكن ينتج فن ويعمل فن بشكل كويس وجذاب وممكن صوته نفسه يبقا فن يعرف يغني وصوته يبقا مزيكا لوحده لكن الآلات من غير إنسان مش هيبقا ليها روح ولا طعم.